Ok pernikahan yang ideal menurut sa tu, sa kira apa <noise> sederhana saja e! Sederhana saja mo, kaya yang penting ada orang-orang tertentu. Intinya bapa, sap mama, sap bapa, sap kaka-kaka dorang semua, pokoknya sa pu keluarga semua lah ada dan datang hadir tong dua pu acara nikah begitu. Itu su terlalu ideal skali. Trus, ya kalo bisa <noise> masa bos freeport baru, sa kira mungkin sederhana saja sih tapi mo bilang sederhana tapi bagemana e? Maksudnya iyo sederhana, sederhana tapi mewah skali. Sederhana tapi memang <hesitation> iyo terlihat sederhana cuman kaya <hesitation> hampir habis berapa miliar lah pokoknya. Jadi kaya mulai dari mungkin desain apa begitu <hesitation> biasa-biasa saja. Tetap ada sa bawa bawa sa akan bawa- tradisi-tradisi papua, mungkin dalam bentuk desain-desain di dalam to, kitong dua punya acara nikah yang sa rasa ideal itu. Nah mungkin sa rasa <hesitation> acaranya mungkin di pantai hamadi begitu. Pantai hamadi <noise> trus nikah di kaya gereja-gereja sederhana saja. Sa rasa su paling ideal, intinya sederhana tu sudah paling ideal skali bagi saya. Tapi tidak sesederhana yang sederhana yang memang kurang juga, tidak! Sa mau tu, <noise> mewah juga. Kaya mungkin <hesitation> yang jemput saya ini mungkin dengan lamborghini begitu. Sa pake mobil lamborghini begitu. Trus mungkin nantinya, selesai nikah mungkin malamnya ketong dua terbang ke luar negri begitu contohnya to. Untuk pi bulan madu disana ka, atau pun <hesitation> itu sudah, pokoknya kaya-kaya begitu. Trus <hesitation> intinya de pu keluarga juga <hesitation> keluarga sap pasangan pu keluarga juga. <hesitation> Dari situ sa bisa kenal banyak orang. Jadi, mulai dari de bisa kasih kenal sa dengan de punya om, nene, tete, semua yang menjadi de pu keluarga bisa sa kenal saat itu juga saat nikah itu juga-. Jadi sa bisa tau semua de punya seluk-beluk keluarga. Trus kalo saya juga sama, dia juga mungkin bisa datang ke sap keluarga to. Ke sap keluarga baru kenal dari bapa, mama, hingga tete, nene semua donk bisa apa Kumpul jadi satu disitu trus duduk bicara. Trus sa rasa tu pasti ada ada- yang namanya tu, dong kumpul untuk bahas selanjutnya juga ka, tidak hanya sampe nikah saja. Dan sa rasa inti dari pada yang sa ingin skali sederhana dan ideal itu <hesitation> nanti di selesai sesi nikah apa segala macam begitu, nanti ada waktu dan tempat begitu to, untuk sa pu bapa deng sa pu mama, de pu bapa deng de pu mama, dong kumpul untuk bicara tahap selanjutnya. Kaya nanti tong akan mulai tradisi begini, begini, begini, untuk pembayaran selanjutnya, karna kita tu pasti ada yang nama namanya- budaya itu pasti ada. Jadi kaya sa ingin skali tu, ada sesi itu lah. Pokoknya sederhana trus <hesitation> paling paling yang paling suka skali harus di pinggir pante. Sa paling suka skali di pinggir pante ka, biar ada suasana-suasana apa, ada angin-angin pantai sepoi-sepoi begitu to. Angin tiup trus keluarga semua kumpul itu buat tong jadi kaya <hesitation> terlalu indah skali.